अगर हमें मीठो और नमकीन चुनबे को मौका मिलतो तो हम शायद मीठे को जादा प्राथमिकता देते। एको कारण जो है कि मीठा खाएबो न केवल स्वाद में लाजवाब होत है। बल्कि इसे अक्सर खुशी और उत्साह के साथ जोडो जात है। चाहे वो जनमदिन को केक होए शादी को लड्डू होए या किसी त्योहार की गुजिया। मिठाई का हर कौर हमें खास पल की ओर ले जात है इसके अलावा जब हम मीठो खात है। तब हुमाय दिमाग में डोपामिन को स्तर बढ़त है जिससे खुशी और सुकून को अनुभव होत है। जे ही कारण है लोग तनाव में खुश होने पर मीठो खाएबो पसंद करत है। हालांकि इसका मतलब ज नइ है कि नमकीन को महत्त्व कम है। नमकीन को खायेबे में अलग को एहसास देत है। जब भूख लगत है तब हम कुछ चटपटो खाए लेत है मजेदार खाए लेत है तो हुमाओ पेट भर जात है। जो पेट के साथ साथ दिल को खुशी देत है। पकौड़े, समोसे, नमकपारे जैसी चीजे हुमाए डेली जीवन में हुमाए भूख को मिटत है। नमकीन भोजने में से हमें ऊर्जा मिलत है। जो हुमाए शरीर के दिनभर के काम काज के लाए जरूरी होत है। मीठे और नमकीन के बीच तुलना करना वैसे आसान नहीं है क्योंकि दोनों को अपनो अलग महत्त्व होत है। जीवन में भी नमकीन और मीठे दोनों का संतुलन होना चाहिए।